Guebanezdaꞌ juerzaꞌbuin chlabgwin chlabguencha doxob ga'a gayi lo chil chigoo to lo guchꞌ, inchi gakinis nis gonu liꞌi tiguichibuitolin lanshigt, chiniguiri lambgjaroꞌ kwabuenlo kuan juersaꞌwin wlagueutarinchit krioy, xtendebek crioy yirkwaꞌ juers labuenidrod nisaꞌ rroz <noise> sobuengaꞌ gayꞌ gayꞌyindierichinigoə nis kanel también.